Bi ga̱ fe hen tong ɓoot ga̱ ɓool naan ɗe hen shin nin ƙiak pia na̱ ta̱tei anita̱, ga̱ yool na̱ nlankong, hen shin shie hen nɗin shie ga̱ fe muopshie hen, nɗin makaranta ga̱ pa̱ langa̱de bishie npramari, naan shin ga̱dong nhen. tong da̱ seet, ƙoop zakyit nhen ba, tong da̱ seet ɗem a lee nhen. toh, ni seet lee hok i o, nem hen i wai hen la niang ga̱ ma̱an paar muk rap, de ga̱ rap ha̱nga̱de muk ma̱es muk ga̱ shak o tong da̱ pen ba <hesitation> ƙa na̱ ɓoot i ɗem, hen lang tong ma̱an paar i, ɓit ga̱me <hesitation> ma̱kwarkum hok la da̱ de ɗe muop ga̱ sa tsa hen ma̱an paar muk o, ƙiak muk tong ba dam tong kut wai tong da̱ pen zak yit ba, tong da̱ seet ga̱ lee hook, tong ɓuop ma̱an paar hok, tong ba ma̱an paar. a pa̱ leng men tong ma̱ shin ta̱. naan ba de ga̱ shin ɗong muk, haba waru ɗem lokashi krismas hok hen rwan canvas ga̱pe hen dok kat sool hok i ɗem da̱ koop hok, hen shai i ɗem lang, ma̱n ɗe ɗi, deɗe ba hen ma̱an fom one, kamin hen ma̱an fom one, nda̱ gok dokta ta̱ ka na̱. hen taba gok ba tun ga̱ ɗe na̱. tun ga̱ yool na̱ har ɓit ga shini. hen taba gok ba. gok na̱ dok a kanshir, kuma kanshir hok a nie ɓakpe ga̱ ɗe na̱ tong ma̱an haam heet nkong nda̱ ma̱nie na̱, hen la ɗia ga̱seng tong ga̱ na kiem, Muop tang <hesitation> sher, muop lang ƙa arar wus, hen d'ia ga̱seng ƙa wo, muop ni a a̱en hok to, apa̱ lat muk ta̱ a yinda ga̱ fe muop shin bi hok ta̱, yinda ga̱fe naan pen hen ta̱ <noise> ga̱ fe naan pen hen-ga̱ fve naan pen hen, har hen ma̱an ga̱pe bi shie har hen gama secondary school na̱, har hen ba ɓuop ma̱an npolitechnic, hen wa i, hen gama certificate course na̱ hen ba da̱ kat shit. ga̱ gama na̱ ka̱a̱t hen yil a nda̱ <hesitation> jarabawa ga̱ ɗe muop tong yong exam. ga̱ yil men ka̱a̱t, gurum muop ma yagurum shik, ƙus yagurum vel. hen yil. ma̱ ga̱ fe muop dok gama gwen hnd, muop gama gwen bsc, muop gama, hen maan a certificate course, ma̱ ɗem a gwen primary seven ga̱ dok pa̱ɓit, ama naan ba de ga̱n shin ɗong muk, ga̱ yil na̱ se hen na, hen yool a ƙa ga̱ ɓit, hen la shin hen yir wa window nda na̱ ɗe hen kut wai to ga̱ pet a nda, tong kut wai ga̱ lap ƙiop a, tong lap tal na̱ ɗe hen ɗalang i ma̱an npin naan, ko nɓit ga̱nang. nɓit na̱ ɗem ga̱ yool na̱ ɗem de ga̱n shin niel tal, de ga̱n tal nda na̱, se ni lap, ni yong sem na̱, a ga̱ wa, o, to ga̱ ruu nɗin. hen ma̱an da̱ ep puepin, mu ruu i ɗem, mu ɗem da̱ ma̱ twoot, se nda na̱, ni ep puepin muk ta̱ ɓe, hen ruu i npin muk, ta ɓuop niap ta too ka godo muk, gong sek muk ga̱ mayafi muk, hen dum ƙiem muk pa̱na̱ o pue godo hok Hen ɓoot ga̱ kwal-kwal ba, hen dum ƙa na̱ <hesitation> ga̱ na, ɓit ƙus ga̱n lin ɓe sa nba shin leti npin naan, hen tal ɗie muk ko ama̱ ba dai, ni pen sa muk wai hoon ga̱. ga̱ fe ni peen sa muk wai hoon ga̱, <hesitation> ƙiak na̱ pia nda̱ ga̱, a pa̱ lat nie ga̱mai hok ta̱, heni hen shin ga̱ ɗong zak nda, hen ya wakam ni i pet, hen ma̱an npin naan. ga̱ ba na̱, ɓit lin ɗem hen ba da̱ kat ni ntong, yool pet ɗemtai npin, ntong palo muk, hen tal i heni to, nda, ɗin ga̱ kut ga̱ ni hoo nga̱ ƙiak ga̱ pia nda̱ hen, hen man ko a ma̱ ba, hen ma̱an npin naan hen lang tong ƙaa i nɗin nierang na̱ de ɗe ga̱ tem i ko a ma̱ o, wai a yong ga̱ niang ga̱n tal o, hen ɗok i bi na̱ zak, hen i to a ma̱ o, kut wai ai, jarabawa ga̱ dok ga̱ yil gwen muk shit ga̱n tang o, ga̱ da̱ ta̱. ga̱ mang number one. hen o nda, akwai ma̱ ga̱ fe muop ma hen sa, <hesitation> kut i wai ndibi ɗe ɗi ba, na ga̱ shin karatu hok nda̱ muop zak o, gu yil jarabawa ga̱shak o, muop shie gwen ga̱shak o. to a dalili ga̱ fe hen kat shit ta̱ ga̱ yil, nduniya na̱. ga̱ pe hen kat shit hok, hen ɗe ɗi kong yi vel, hen muop ba i ga̱ pe bi shie zakyit, karatu. hen ɓuop shin kara, ma̱an karatu na̱. ga̱ wa na̱ ɗem, ga̱ wa na̱, <hesitation> taar na̱ ƙun ka̱a̱t, hen waruu ma tar ƙun ga̱ fe hen wa, se muop pen fier ɗi ga̱ pe shit hok, hen ba yir ga̱ kwat-kwat ta̱, hen ta̱ ga̱ kwat <hesitation> ga̱mai ta̱tai, hen ni. <hesitation> to hen ɗe ɗi, naan shin ga̱ ɗong muk, nda ƙa na̱ ga̱ fe muop sam. Na siyasa nɗe nɗin kobi ma̱ o, nɓit ga̱ fe nda ƙa na̱ sam, muop sam hen zak, anita̱ hen ɗe i nɗin shit hok, hen ɓuop ba i zak yit karatu na̱ bi na̱, hen ba ɗem a npolitechnic zakyit ba, hen ba ɗem a university. hen taba man fe tong yir graduate tong ma̱an univeersity ba, hen ma̱an har hen gama, hen gode kuma pa̱ naan. ga̱ wa na̱ ƙiop har shini, hen taba gok ba, hen taba ɗam ba, hen lang ga̱ ƙiop na̱ har shini. bi ka̱a̱t ga̱ fe hen man, <hesitation> ɓit ga̱me tong ɗa ɗong nka na̱, shit ga̱ ɗe na̱ tong shin na̱, nie karatu ga̱ shin na̱, puepin tong ɗa eep, hen tong ɗa <hesitation> sa̱n tiem, kuma. bi ga̱ rang na̱ nƙiak na̱ la kat hok, ga̱mai tong niak, nie ga̱ fe hen man pa̱ ɗe men npe ga̱ pet na̱, ma̱ zem gurum ga̱ fe tong ɗa pat warang yit men. ma̱ ga̱ fe muop ɗin tong pat warang hok, yamneen na̱ ga̱ fe dok ma̱an shit ma̱ ɗian ɓuun, hen man ni ɗin seng pe nɗasa̱na̱, naan dok ba lap ni, nda na̱ ga̱ la hen ma, naan dok ba lap ni. so men nɗasa̱na a men tong ma̱ kaar sem ta̱ de sa̱n tiem, naan riga temeke hen ɗentai muk karatu hok hen shin ɗentai. hen ɗe ya a shie men <hesitation> ma̱japneen na̱ jap ga̱mai ga̱ fe naan ter muop <hesitation> muop nɗe kiem ɗe muop ga̱ del sa men i ma̱ tek kong hoki ga̱shak nie ɓit ga̱ ɗa ga̱ ɗaar ɗe ɗa ma̱ niep ga̱yil ga̱mai hok i ta̱tai men. anita̱, kuma hen shin ga̱ ɗong.